<hesitation> warna gahu, warna moncong, warna pute, warna le'leng, warnaaa apa isse injo do warna lango-lango, warna eja, warnaa <hesitation> apa isse injo warna injo do warna didi, warna <hesitation>